Loko hoe mensomenso, raha vao hoe menso zany de tonga de resaka fambolena zany ny fantako aminazy zany zava-mainso, de mainso zany a de mainsomainso ny noforonin'Andriamanitra vôlohan'ny raha tambonin'ny tany de loko sara zany e, mampasiaro ny fitiavan'Andriamanitra hoe loko sara le loko mainso, fanantenana zany aminay de sara.